Khoroksa khoroksa bai kokthai tei uansukmung belai kheno kwrwngwi tongo. Chwng bahai khe uansukmungno nuknai samung khlainai tei uansukmungno phunuknai abono swnamwi tongo. Khoroksa khoroksa uansukmungni bagwi structure rwkha. Bahai khe koktwma no swnamwi tei borok bai kok salaiwi swnamwi mano. Kwbangma theoryrok Sapir Whorf Hypothesis hai khe kokthairok uansukmungno swlaiwi mano hwnwi sakha kwbangma. Kokthairok kok sanairokno swngcharno kwtal khe nukna bagwi tubuwi mano. Borokrokni uansukmung khápang tei bwkhani palimung tongwi mano abo kok bai sajaknani swkang. Tamokhe kokthai uansukmungno swnamnani tei kotor khlainani chubachu khlaio abo wngkha kwrak uansukmung jwngjal paioui tei hukumu no phunuknani. Paithago uansukmung kok kwrwi khe wngwi mano phiya kokthai chini uansukmungno swngwi share khlaiwi tei uansukmungno swnamnani phanno teibo kuchugo tisao. Abo borokni cognitionni bagwi kaisa phan gwnang manwi wngwi mano.